Untuk aidola sona ini peda lo kulkas dale biasanya kadang bertahan losa faik telu tasona faik lima tasona peda lo plastik dale basa sona kasmasok lo kulkas dale.